Lopo sakuk nai lopo jins ia, manaseu la ala seun londiak fo ita paken so na tao doik neu, ma tao hopis neu, ma tao a nggoe uma, ta so na nggoe motor, ma leo ita ho'o nggoek-nggoek anana la so na bisa taon lo dalek.